[machine] à coudre zany na masina fanjaira izy io natao hanjaira lamba, ataotsika hoe misy tataky. De zairina amin'igny mba hialana amy le fampesana anazy amy tagna. Masiny igny gn'asiana kofehy, fanjaitsy da ahotakotaky de ma- magnaraky an'igny mahitsy soa le raha. Na koa hoe mamboatsy lamba mihitsy boka amboalohany de masiny igny ampesaina hanjairana anazy, hametahana any kofehy regny. Zay gny tena asany aloha zany manjaitsy mametaky any le kofehy mba hampitohy any le lamba.